Keenya mi yi on njanngida, mi waawai mi yame? <hesitation> dow chemistry ko mi wiya nder hiisa. minkam to dun itti dubi tati nder dubi ujineeje....